<hesitation> kalo untuk hewan yang <hesitation> aktifitas di malam hari itu ada <hesitation> kelelawar kalo torang di sana tu tong bilang tu paniki ada juga musang <hesitation> trus apa yah <hesitation> mungkin itu saja dari saya tu yang <hesitation> hewan yang beraktifitas di malam hari kalau untuk <hesitation> kelelawar itu sendiri kegiatan mereka di malam hari tu yang membuat <hesitation> torang rugi tu ya mereka memakan tong pe buah-buahan kalo lagi musim buah tu kelelawar tu banyak di pohon-pohon buah-buah seperti a pohon mangga itu tu dong makan tong- tong pe buah-buah tu merugikan maksudnya <hesitation> kegiatan <hesitation> binatang paniki tu di malam hari tu <hesitation> dia memakan buah-buahan warga dan <hesitation> kalo biasa paniki tu dia kaluar kalo di malam dia kaluar di kampung tu biasa kalo musim buah kalo tarada musim buah tu dia tara kaluar dia basambunyi didi- di mungkin dalam goa karena <hesitation> di- di sula tu terkenal dengan <hesitation> madu. Banyak di <hesitation> goa-goa makanya paniki tu dia biasa <hesitation> makang madu di kalo tara tara- tara musim buah tu dia tara kaluar tara kaluar sampe di dalam kampung <noise> dan kalo untuk <hesitation> memusnahkan paniki sendiri tu tong tunggu sampe dia- dia basandar di pohon dia bagantong di buah tong tembak trus tong jual di orang cina karena <hesitation> orang cina tu dong- dong makang paniki makanya itu dia merugikan tapi dia menguntungkan juga merugikannya tu do- dia makang tong pe buah tapi ketika tong tembak dia tong dapa dia pe doi <hesitation> kalo untuk musang <hesitation> kegiatan di malam harinya tu sama memakan buah-buahan tapi <hesitation> keuntungan musang tu ada juga untuk pengobatan dan bisa jadi doi juga. Dan <hesitation> harganya tu yah sangat dbilang mahal kalu di sana karena <hesitation> jarang-jarang- jarang-jarang dia keluar sampe di <hesitation> kebun wa- kebun warga,, kalo untuk <hesitation> kegunaan kesehatan itu untuk mengobati mata yang ketarat musang yang di mana torang di sana tong percaya kalo to- tong pe mata dia katarat tong makang daging musang tu mata katarat itu akan ilang dengan sendirinya dan kalo <hesitation> daging musang itu sendiri tu yah enak juga kalo di kasi jadi dia <hesitation> pantola apalagi campor dengan <hesitation> di sana dong bilang tu <hesitation> sagero tu dia pe pantola kalo tong pake musang tu memang tida ada dua sih. <noise>